Ahey biness sun hinjiray binessunii akas fa wari fa dadaate, binessun bisan kas fa akas wolwamit jirra, ama wo bissan wo kas duffen akas daatit jirra duumi won sun hinkarkaartiey, bissan kas lilla karkaat malsun ak cholle won ishia midafeti, won sunii woit won ishian durumayaatiey ak cholle itaati.